د لاسونو د مینځلو لپاره به لومړی خپل لاسونه په اوبو لامده کړو، بیا به یې په هغو مخصویو مایعو باندې چې د لاس د مینځلو لپاره کارول کیګي، هغو باندې به یې پریمنځو او شل ثانیې به وخت ورکو تر څو هغه مایع زموږ لاس څخه میکروبونه او ویروسونه پریمنځي. له هغې وروسته به یې په اوبو باندې اوکش کړو او په یوه پاکه ټوټه یا دسمال باندې به خپل لاسونه وچ کړو.